Pastel de chocolati, de vainilla, de cenoria, de quesu, de tres lechis, de mançana, d'albérchigu, de limón, de cocu, de fresa, de nueçis, de prátanu, de café, de crema, de frutas i d'almendra.